चमगादड़ अंधेरे में अपना रास्ता न खोज करें खातिर। एक लोकेशन को उपयोग करते हैं। यह अद्भुत प्रकृति तकनीक है। जो उन्हें शिकार खोजने बंधा से बचाए। और सुरक्षित चरण में मदद करते हैं। चमगादड़ अपने मुँह या नाक से उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगें के उत्पन्न करते हैं। इस तरंगें के मानव कान सो सुनाने की क्षमता नहीं होती। जब तरंगे किसी वस्तु दीवार से टकराया जाता है। तो वह परिवर्तित होकर चमगादड़ के कान में लौटता है। चमगादड़ अपने तेज दिमाग से प्रवर्तक ध्वनि के समस्या दिशा और तीव्रता को समझता है। हालांकि लोगों में धारणा है कि चमगादड़ अंधे होते हैं। लेकिन सच नहीं है जो कमजोर रोशनी में आकर देख सकते हैं। परंतु अंधेरे में लोकेशन उनके मुख्य उद्देश्य होत है। लोकेशन से रात में उड़ान वाले मच्छर पतंग होत हैं।